يعني كلامي منطقي أو ما منطقي معغف بس دايما احب انو اكون بعيد عن الوظيفه الحكومية احب اكون حر اكون شخص ما ملتزم مع وظيفه حكوميه ومع كذا يعني احب اكون شخص قطاع خاص موظف قطاع خاص أو شخل قطاع خاص يعني ما احب الوظيفه الحكوميه التزام ودفن للموهبه